जर्मनी के पाक शैली ये प्रकार है। जर्मनी के लोग बहुत बढ़िया है। यहां बड़ा बड़ा महल भी है जर्मनी के लोग मेहनती है। जर्मनी में सड़क ल पार करे बर लाल बत्ती में रुकना बहुत जरूरी है। जर्मनी के प्रमुख व्यंजन सॉबरब्रेटेन, सॉसेज यदि। जर्मनी के सार्वजनिक भाषा जर्मन है। यह स्वास्थ बीमा के सब ल लाभ मिलेल।